पास्ता और पीजा, हमें देखे ली जरूर है, नहीं तो हम को भावती हैं, नहीं कदी हम न खाई, पर आजकल का बच्चा न करता। कदी पास्ता बनाया तो, खोब दोड़ी दोड़ी, खाण पीजा, वो काम टमाटरा काटी लेओ, प्याज काटी लेओ। हरी मिर्ची काटी ल पर आजकल का पूर्या बनावत पास्ता है, <hesitation> तरहा भावन नहीं, जी रोटी खाण में छोड़ देना। अगर कहे दे कि पास्ता न पीजा की पालिटी छे, तो वो काम पास्ता न पीजा अच खाई कर लाओ, दूसरी चीद पंग कही न खाई। क्योंकि पास्ता न पीजा अच क खाई कर लाओ, क्योंकि बच्चा तो चार पाँच पेट पास्ता न पीजा खाई कर लाओ।